Pues ajlüc xoalel xir ajlüc nadam ajlüccuchich ajlücxir par lew tuan ajlüc xir prmajün chaw xir par majün os par majün comida tuan ajlüc xir par mambül marquiesoetxi se par dduls de curat tuan ajguiey nipilan más anterior nipilan ajgiey purajgiey casi ngomeajlüc tras tajmond ajlüc ganüy nganüy pues agiüras deolonoc clas porque nipilan apien queguiey nganüy pues xomvec oxoni delicat porque ipisapich anoc jor e laago mipajñej ndoj encambi lonoc clas detras pues masey majlich tiet ngngecülatan ajlüc pues encambia anoc xir más delicat y nganüy xic sapiün que porajgiey nipilan lago micasi mangael porque xic sajaw anteriormente xawalitaniw pues almajiür mixir mios apálwüx anoc xir de michawa. Atuquiey ajiür nipilan ningüy tiül quiambaj pura tuquieyeste nipilan sjw pipey tiül umbiow nipilan pichijtiqlew awǘnan miíow tiül mixir müjchic miganeow najnej yew ngu mies te ajmodoolonoc tipo de tras mayacüw per nganüy pues cási laago majawats gay per ajlüc nipilan ticüy nipilan que ajlüc por ejemplo xic sajier par sanarang xacomida más nawec aw ajlüc xoaley todaví nipilanpues nganüy patacüw ocupar a veces ayacüw tiel owil xiel ayacüw de lujo parmajaw najnej umbiümüw niwew apiürüw cualmbaj tiel par pues matang najnej porque apiüngüw quia guiey más najnej per neáwan gey ues najnej parxicon pues que montaj tiel cucien pues ngo matafaltar nincuej prquepues guiey ambiol siempre ambiol par cuejniw y nganüy uesa nipilan casi laaga majiür perpues najnej que nipilan wéxan pangalüw porque guieyxonajnej ngumetacontaminar ngumeawün nincuej que ptagdanar imbasats.